Ailonon teme ku dan harba fi kega, adam daweak eneda kira, ولي امر yani anni gon bagnid an gon ukkirecha, tani gon ukkirecha tala ton galtanga galtan igosa werwea do ton samahka dumikire. Iddi dan dinga kega, iddi dan harba fi kega, wala jalinga fi kega, ولي امر ani goni, ولي امر tni gon iskirosa, idtta <hesitation> ug_ ugani log iskirosa uwongar uni, werwear undan bagna tala ton galtan tota galtana kirosa, ya talag tanga dumeda nogin, ya gengoja wida nogil tigojina.